Ethimbo lyopa lyongaashingeyi halyo ethimbo lyoku lyoku lyoku pwaahena ehumokomeho. Ngele otatu popi ehumokomeho otatu popi iinima ngaashi omalusheno. ngoka ga pumbiwa komuntu kehe. Nandi gandje oshiholelwa ngaashi nando omegumbo muna olusheno. Ngele megumbo omuna olusheno ngawo. ngele megumbo mono omuna omunaskola ota vulu oku longitha olusheno ndono opo a longithe uuyelele mboka oku ilonga uusiku. iilonge omakonakono nenge ii- iinyolwa mbyoka a pumbwa nenge ha ningi oku keyi ninga koskola. Okwa pumbwa olusheno ndono opo a vule oku- oku- oku- oku tyaatyela iinima ye mbyoka ha longitha ngaashi oongodhi dhopeke no- niinima ngaa iikwawo mbyoka ta vulu oku longitha opo a vule okuyi okuyi longitha onga omunaskola. Ethimbo ndino halyo lyoku kala omuntu keehena ehumokomeho. Ehumokomeho olya simana ngaashi ngaashi mooskola Nandi gandje oshiholelwa ando ngeno omulongiskola okwa pumbwa nando oku longiha oshinima shoka ta vulu oku- oku- oku pay- okupa aalongwa ya longe pamukalo gwehumokomeho. Ngawo olusheno poskola mpono olwa pumbiwa nolwa simana. Ehumokomeho olya simana muuyuni wopaife oshoka ohali ningi iinima nenge iilongadhalwa iipu. Ngaashi momathimbo gonale pooskola opwali hapu kala owala iipelende mbyoka kwali hayi longithwa oku shanga oku- oku longithwa kaa- kaalongi opo ya shange iinyolwa yaanaskola. Maara mongaashingeyi ehumokomeho olya ninga iin- iilongadhalwa iipu. Omulongi oha vulu oku etapo ongundu yopa yopa yopahumokomeho ndjoka haku vulu oku tuminwa iinyangadhalwa. hoka aanaskola taa vulu oku yako noku mona kehe shimwe shoka eli owala megumbo kaapena oku kala yeli yiitala moshipala noshipala. Ehumokomeho olya simana mongaashingeyi.